Taká tisaá luli suni ka sa'ati ve'eti ka ka sa'ati veé lulitɨ nu ka kixitɨ nu ka ta'uti ka sa'ayo kuenta, ja ka saá luli ja jinituna kutu saá ntiyoó luli stutu xaántuti ja kutu mɨ'i taka jika yunu taka ntua luli taka ntua ja ku tintóó ka stututi te ka sa'ati ve'é luliti yuan kutu ka sa'ati yu'uti veé luli yuan te yuan ka jakitɨ ntɨvɨ lulitɨ yuan ka ta'utu se'é lulitɨ jina'ati, jakutu ntiyóó yuan taka kaantuna inka saá saá zumpi suni suan ka kastútuti taka nta yunu luli yuan te ka sa'atuti ve'é lulitɨ nu suku nu suku yuan ka saátuti ve'é te yuan ka námati mati jin sau xi ja vɨjin in ku ja kasa'atu ja kutu saá tiyó'ó luli.